السؤالين اللي ممكن أطرحهم على شخص عشان أتعرف عليه أفضل هما، وايش أكتر شيء تحبه في حياتك؟ وكيف تقضي وقتك في أجازتك؟ السؤال الأول يساعدني أعرف إهتماماته وشغفه ، بينما الثاني يعطيني فكرة عن شخصيته وأسلوب حياته ، من خلال ها السؤالين أقدر أكتب كثيرة عنه سواء من ناحية الهوايات أو القيم اللي يؤمن فيها، هالأسئلة تعزز التواصل وتفتح باب الحوار بشكل أعمق.